<noise> ime, binye tuk meha miti ki hwenyi unekeye sha soniyo, mesonin no rireniyo ameshiso shi cikka, kin kamine yeshibɔ kin kamine yeshibo kin kamine yeshibɔ, akoi ocukkenme kin sheshibɔ biki yeshibo bikaba no cai tankibɔ agoi, tankibo agoi ni tankibo bninsu leya bukuba noyai sake gen tankibo binaleya ushi bukuyyok ajebo ro kesoni no ansashara ete ke shike goi kebe dun kebi ke goi kebe don keke wake binna tukko bina leyambɔ ke tukubo tinnaleya abikale inna donha mebɔ buku hiriye ke nene keje wake keki bike wake nike koba ikebe tukkibo anbɔ shika goi atuk namaa, mike firkibɔ agwe nibɔ <hesitation> taka daka goiban mesoni no rireniyo emme shyikin yeshebi cuk ashiyo tuk kogo ocume shi bere dotta bikin yeshibo bikaba Shin dutime kopwei yotuk mehea miti nekeye jeho bineye shi bera nona yesheye ocuk cum she whenyi wo uyom asohom, inoye shiri reniyo shini hwenyiye ba haka yeshibo icuk haka tukkibɔ bina leya so nasharkete shiku pwiga no uwewo aba sokke gon ahweenwo ino ishi soho, bukushai niye ki wesicika wojea ubineye ya bera na yeso cikoye abera ujehibɔ buku ashe babo, enyihane kɔgo doniino suha n buye <hesitation> don ino suha bu don no yowo duk ocuwo su bema jea ubina leya su jawe enon hano shiyotuk me ha de cewa anum fwenka neke bɔ shi ka don inbo